Ah- ap- ol silir tara palastik on ap weiri khan lon ep sospen, weir kham mem kok khan lon ep sospen, gosi basa, ap an mur ol parai khan lakan ep iah ap ol nangnangi sur el mas- ap an mur ol iasi. <noise>